जंगल ओकरा कहैसै जउन बरी घनघोर रहइसइ हरा भरा रहैसै की। जंगलमे बहुत किसिम के जनावर सब भी रहइसै। जैसे कि बाघ रहैसै, बानर रहइसै, भालू रहइसै, हाती रहइसाइ, घोडा रहैसै, और भी बहुत किसिमके जनावर सब भी रहैसै। आ चिरै सब भी बहुत किसिम किसिम रहैसै। आ आदमी सब न साइकल से जंगल जाइसै की । आ पुरा जंगल घुमैसै, खोजैसै केने सुखल सुखल जरना सब बा ओकरा के जमा करैसै एक ठाउमे बिस बिसके लेआइसै। आ जनावर सब भी देखैसै चारूओरी की एने सेन जनावर आइता, की एने सेन हाती आइता, की बाघ आइता, काहेसे डर लगैसै आ कहु खेदल ओदल त भागेला त ओकनीके लेआइसै जमा करलैसै। तब जाके लेआके त सब जना अखुनता बुलके ना जाइसै। मुरीमे लाधके त ना लेआइसै बोकके। त ओकनीके न साइकल मेन मिला मिला के धलेइसै की। आ जब आउरू ना पुगैसैन त आउरो खोजैसै त आउरो लेआके त कुरो साइकीलीयामे धलेइसै। सफा पुरा साइकल के उपटा लेइसै। तब जाके पाता सब तुरैसै पाता सब काट ओटके त जरनावा के निमनसे तोपके ओकरा के गुरकाइत गुरकाइत घरे लेआइसै। आ जरनावा सब लेआके जंगल बालाके। आ उ बाला के जराके भात ओत निनैसै, आगी ओगी तपैसै। जंगल इहेला जाइसै की जारना होजाए आ बहुत किसिमके जनावर सब आ चिरै सब भी देखेके मिले आ बहुत नयाँ नयाँ चीज के अनुभव करे के मिले ।